Ayio grese heɓe jogi jimi e ɓomi hertanaɗiɓe, kerciengaku dun ɓuriton dembe. E wiyeede duu ɓe yimɓe jogiinooɓe annde sanne. Sabi leydi ndii fuu hiirii hawriino, yimɓe Gerek en ɓee kañun ɓurnoo annde. Fay banngal anndal Kerecienŋaagu, kamɓe ndokki ɗun sembe.